نختار مؤلف مشهور، لأن المؤلف يبدع في الكلمة، والكلمة تعيش، والكلمة تجعد باجية، والكلمة يعني حتأثر، والكلمة حتوصل يعني، المؤلف يجدر يصنع خيالات، يجدر يصنع حاجات.